Kan khayyaroni fi bagdar baʼerif shuqulal fi agilan nas hadi akhair walla walla bagdar kan hassa dauwar bas bashif nafsi fi bikan waqit al bikan al ana fiya bakhtar bagdar digud bas kan dauwar ba khalil bikan da wa bilga nafsi fi bikan akhar finshan kanfi shuqul hana maslaha fi bi kanal al akhar digud bas banshi le walla kan fi bikan al ana foga fi darad kula bag.